Laamuɗi hannden ana kayru golleji dartaki. Na ton laamuji na gonni sariyaji torroji batta en muɓɓen e leddi shariyaaje na to kudɗe na ton gaɗa battaje hakkeji mabbe. E ngodde na kada jemma fayi hakkeji tilsudi andaaɗi on hayye on haɗde nylon ɗon haɗɗe solaade lamiɗo ɗum haɗɗe suuraare. E leddi laamuuji jam hala tiidi sanne sabi yimɓe be njaawi muutuden, Yimɓe yaagataadum woodi nakulaadum janngo mabbe e laamuji yaakata yimɓe moɓɓen kin laata ɓiɓbe adama'en yidi njaawi samabuu sanne sawte nikosa e jemma. Woode neɗaɗda ema nanule ɓi laamuuji neddije wade no ngatta fu fa tetenin ngara tele meeden.